Gny ketriky tiako zao: krevety amin'ny voanio, de gny fangaro ampiasaiko aminy karazany dimy: mampiasa aho voanio, mampiasa aho matromatry, mampiasa aho tongolo, mampiasa aho menaky, lah magnisy aho episy.